Agny Inde ndraika an, de Inde an de maro ndraika koà zany zareo andriamanitra andriamanitra, vongavongandraha, sary vongan'io zany e, io ny ivavahanzareo. De mampiavaka anzareo Indienne koà de zareo koàa amina resaka épice, tià mampiasa be an'regny na sakay agnatin'izany, poivre. Ny fomba fiaignanjareo zany mampiasa an'io aby.